खाना पकोंण का वास्ता पैन और बर्तन अलग अलग प्रकार का होदिन यु कु इस्तेमाल भी अलग लग खाना बणोंण का वास्ता होन्दु जन कि पैन कु इस्तेमाल ज्यादा खाना तलन का वास्ता होन्दु पैन का किनारा कम होदिन उ चौड़ा होदिन दूसरी तरफ बर्तन का निरा लम्बा होदिन और ये भोजन धीरे धीरे पक्काये जांदु ज्यादा मात्र मा पकाये जांदु ये मा मांस चावल दाल अन्य चीज बनाये जादिन